Máanin chin rúhunmah shbichxíedzamah, shdxpiyimah tuhbi lugar astáh ay gihigahmah guhbi´dxi, ay gihigahmah ñiz chxiaa del chxiempa ñiz chxiaahan, ay gihigahmah este. bwíi bwíi roho, porque núhu vueltah bwe´u, este bwe´u náhraa chxíchxi rdzóbaloho ñiz chxiaa rdzóbaloho bwíi, ya nahpa chxíyimah cá guhunmah per dziáhan shín shica. clasa de máanin núhu madxí dzigah shñíhirabah náha paloma plojashin mah par gúhunmah shbichxíedzamah, astáh chxí dzi ora si que astáh chxí dzi rúhun mah gan richxí. riáhanmah per guena gáh shíhinga ora si que shtáhalamah, lac mah, lac mah náha de lohra máanin nin más guenagáha shdáhala quien sabe shí náha per lác mah mas ra´chi. del de tahpa chohnna dzitáh buidxin ga, ora si que cuachxímah néhe gaguidzimah, guenágah shín rachimah lacmah porque de lóho gadxiónan segur gadxiónan dzácah guilác rahmah. lác ramah porque quien sabe shiná shñíhirabah dzigahdzi este shdáhalamah tuh plaga nárahmah casi casi, dziahán shín lugar dza´cah chiopa chohndzi tay yáhguin ga´mah. o astáh gahcamah ora si que acomodar richxín luegu ráhmah lac mah dzichxí rachiñihinuh lac nuh bah, ráhmah dzigadzi náh incubación per nin náha este ráhanmah ya ca´chxídzi. ruhunmha gahn gahn este shdxíchimah lac rah Shbichxíedzamah shdichxímah lac rah dzitáh buidxin mah, née dzigah ñáahan dziahn shín clasamah núhu, núhuma mahn culorin mah, núh café, núh culor nagáhsa. núh culorin nin shca´bacháhac núhumah dziáhan dzigahdzi bihindunmah la´bue cun nagáhsin rihiramah pero, ora sí que dziahan shín ra clasa, mah núhu, núhu nin náha. pur la´bue nichxígah guríhn náharamah pur shdóhogah nichxínrah del del yíc chéhel cash tuhbi astáh núhu dziáhan shinmah madxí shñihirabah zocalo, richxí dziáhan shínmah núhu. ladahraa yáhga róochxí más richxí astáh núhu yáhga róochxi más richxí astáh núhu yáhga róho puese guenagáha shín, shdálamah cachxídzi rúhun shbichxíedzamah. dziáhan gah bwín riáhne shí raúmah gadxé tih nichxídzan rahcamah dzigahdzi rahcama adueñar de de luharachxí astáh astáh núhu bwín, porque shí náha cuhun bwín porque. shlác rahabh shí raúmah ya dzichxí tanto plojamah tantu guenágah gah shdxéhelmah shí gaúmah pues richxí riáhnmah astáh ruáhmah yíc, richxí riáhnmah, ya este, dzichxí náha cun. paloma ya gurihin náhga máan lóho daháninraa madxíduh astáh núhunuh ríh lóh guihdxi dzihahan máanin núhu, máanin nin más nuhunbuahnu náha gulchxíe née nuhu shchxiempa. gulchxíe madxí náha náh shdidxí ñiz chxíaa chxí chxí rdzóbaloho este riú rahmah lac rahmah lóho shbichxíedzarahmah, per máaninchxí guríhin ruhunmha bichxíedza lac mah. ay ay tan dzigah palomadxi cachxídzi shbachxímah sh bi este, dzitáh buidxin mah cóh máaninrih Rahpa mah cuidadu astáh ay gadzín chxíu chxídzi este, máan ni gaú lac mah ya sea este gwahga este bwel’daraa o chxíus máanin dzigah náha este máan guéhlaraa rachi. ñíhinuh lac nuh náha mapache, nichxíhin náha máan guéhla o stuhumah nin nádza este tlacuache nichxín náha nin más másti raúrah dzitáh buidxin mah, ya nichxín. maninchxí astáh guiyáha guiyáharoyi lóho yáhga shcáhamah per guríhin rúhunag shbichxíedzamah más jóscaruh rúhunmahn más rúhunrumahn resistente más este shguhuteruma. gánin bah tin nichxí dzín gadxédza dzitáh buidxin mah nin shbachxímah gadxédza nichxí ráchi per guríhin náhga formamah lac gamah de gápamah shpuédzunmah de gapahmah. buen aydzá buédzudxi si no este, máan bihuyinrah chin máan bi´tuhn née nichxínraa chin ráhalamah ay shí dúhubihn núhutih tíshiramah shdídxi náhpa paldah shmáhan. par gáhca este guiríah muer shtúhubiraamah galóh rdsháhala lóhoyinmah, ya que rdzobalóhoyi rdsháhala lóyinmah lác shmá gahcamah rietahh ruá gi´uh, cerca ruá gi´uhdza. rúhunramah shbichxíedzamah, tin riácamah ñizah réheraamah bihuyin riácamah shnúhunrah este chxíchxidzi máanin nin rácah riú ruá shpicumah lac mah rianéhemah lac raa. máan bihuyinchxí tin gaú porque nahpa gahca radzamah alimentar tin chxíoramah shnédza dzobalóho este shñíhirabah chin ahmah núhula dúhubi, chxí chxí dzián gadza bwín. Bwí lóho guihdxi riáha riá tehe lac mah lóho shbichxíedzamah cháyihdza náha nichxí shnéhedza pero cun riáharabah riatéherabamah ya pues tin riáganeherabamah. ruá yídzirabah tin rúhuldamah shñíhirabah, jóscah náha este chin rúhulda máanichxi porque dzigadzi shñíhirabah más más cuéh naturalezan dzúhulu per en realidad. cayuhunradzabah afectar lác, este riatéhelmah astáh núhumah lóho stzímah riatéhelmah lugar astáh náhmah acostumbrado par gudzia ganehelmah ruá yídzil, riúmah láhandzi. tuhbi bihi tuh biyachxí astáh táyihn dxíhin núhumah chance, gahpamah née nin aydza shyáhandza calmah pur cobah pur dhxóbah shláhal loh mah néhe nin shñízinmah. pues aydza ríuhun láac née guríhin náhan chin riúhuma lóho, lóho shnéhedzamah lac mah lóh lóho shtáhanmah bah porque richxí pues mas rahcahanmah cosaróo, más shdalarumah. sobre todo, porque núhun náh chxiempa náh náharabah riatéhe bwín lac mah casi gadxé tihira shbichxíedzamah náhanla bwín ca´ ráhamah desde antes riáha bwín ria giá. astáh núhu núhu stdzímaha ya pues chin náhalamah riá riatachxí ora si que riá riágiarabamah ya rahparabamah tin este, gahca cuerabahmah núhu bwín shtóhomah per guyáhadxi. shtóhorabahmah ya pues aydza núhun nichxí dzigah náha shníhirabah autoridad de que del yíc chéhe téhec tuhbi máanin nin chxíush de nin náhpadza chxísluh multah bah. tin nichxí medio que bacuedzabah bwín de que ayrúhu chéhetec rabahmah. Porque nadxaaban nichxí cayúhunrabah dzichxí dzigahdzi cagañichxí lóhorabah máaninchxi nin nahpa chúhu lóho shtáhannuh nin rúhun jóscah lóho shtáhannuh náh. porque shá rúhuldaramah lác rahmah jóscashin rúhuldaramah chin dzé dzérialoho este chin dzéherialoho lóho guhbi´dxi shñíhirabah chin este guédudzi dzéherehen,. jóscah rúhuldaramah ya nichxí madxí chin dzéheluh dáhan náh rdzíyi gaha riáluh ruá ýidziluh, dzéhel dzécahal shíchxidzi lómuin ya rdzóhobaloh rúhuldarah. máaninchxi jóscah shín rdzídzin dzigahdzi guhurín latah uy riáhaneheramah yíc dzigah shñíhirabah ya que pues jóscahdza náha gahparahal gadxétih gui´dxayinchxi. per lóho shtáhanluh ay ruá yídzidxiluh, tin dzichxí jóscah este gahca lóho shtáhanuh gahca gadxétih, núhugadza snúhunmah náha gulchxíeyin, ya gulchxíeyingah. más más ruá ruá dáhan ruá ruá guihdxiraa riú gulchxíeyin ca´cah astáh náhparaa bwín shgui´dxañi riéhetaramah riétaurahmah este shcobahluh, riétahuramah ora si que. sh níhin gaú shdhxídhxiluh lác núhu vueltah más dziáhanruh mah nahpal que dhxídhxiraa nin gahpal ruá yídziluh o lóho shtáhanluh dzigah shñíhirabah ruá randxú bah. nichxí náha la´tah astáha ridxápanuhmah más dhxídhxi porque la´dah guihdxidza ay núhun luegu riámah lóho nédza núhugah bwecu luegu raú lac mah ya dzichxígah náha máan. máan gu guguihn rachiníhinumah, ya Pues dzichxí rihimah lác mah per guríhin nágah astáh ráhanmah lac mah más este abiertoruhun más, más, más, visibleruh astáh ráhamah pero ay gah chxíu riátehe lac mah. porque ora si que ay riú stóho bwín gahpa ruá yídzibah porque guríhin nágah maninchxí pero eso sí par gaú bwínmah chingón shdáumah naharabah madxí del gaddxínluhmah. núhu vueltah, cuhun este diúlahdzi riál riál riágiahl este ca´ rihíramah o ca´ rahamah ya náharabah níshi níshigah shdaú maninchxí ya sea guquidzimah lóho, lóho lóho. dxíyin dzigah rachiñihinuh lac nuh guchal núhu yíhma níhi cun núhun dzidxin cuémah pues níshi shíngadza shdaú máanichxi porque máan lóho dáhanin náhan bah ma, pur este. pur cosa cosa dzácah raúmah ay dzigah náradxi dhxídhxi alimento radíhin lac mah láha ya dhxídhxichxi guríhin shdaúgah nichxi per néhe dzigah rachiñíhin dhxídhxi criolli. négadza dhxídhxi riútehe lochxí porque núhu dhxídhxi nin shñíhirabah dhxídhxi la´bue, dhxídhxi de engorda, núhugah dhxídhxi nin náha dhxídhxi criolli, per más nin. ratahalanuh ríh lóho guihdxi náha dhxídhxi criolli, porque lac mah ñíshi racamah néhe guroró shíngah rahcamah, lac mah néhe nahpa gadza guríhin cuidadu rahpa. mah máanin nin náha dhxídhxi dhxídhxi engorda porque nichxígah más rácha dxúhumah más shícaha rahcamah nahparumah cuidadu néhe nehgah dhxídhxi criolli pues más. más este Más naguidziruhu riáhmah eso si níshi shíngah shcalduhumah lac mah chin chin gaúlmah ya pues dzigahdzi crianzagamah lac mah láha tin gutáhalal mah más este. más guenagáharu shláha dhxídhxi criollin que dhxídhxi, dhxídhxi la´bue dzigah rachiñíhinuh porque dhxídhxi crioll del yíc gahpal tuhbi dhxídhxi nguhla cun tuh. dhxídhxi gudzáhanin rdzobalóho riahramah, nin náhgamah náha rdzóbah dhxídhxi nguhl dídzimah ya de richxí rdzobaloho shbachxímah ya sea de shcadziluh yíc. cuachxíluh ca´ láhan, ca´ láhanca guhun este gúhunmah yídzinmah par ga´mah o o náhancamah riachxíyimah del lóho tuh yúuh róhon nahpal mah rdzuhulara dzimah,. per ráhca riachxíyi lac mah ca´ ráhamah, ya ca´ ruhunmah yídzinmah ca´ ruhunmah shñidomah ca´ rúhunmah dzitáh buidxi ya nin náhagamah lac mah. túhula dzobah dhxídhxi nguhla dídzimah dzácah chiopa chohnna dxí ay, ay chxíu dzóhobaruh dídzimah, ya rdzobalohotih riác mah lac mahdzitáh buidxi cun cun. shíhin dxíhin dhxídhxi nin lúlchximah gudzóhobah dídzimah, ya per riáhatec gahmah lac mah ria chxíyimah ca´, ca´ gahamah ca´ cuachxímah ya pues chin radzíhingadza paldah. paldah dzitáh buidxin láha dzéhemah pues chxí chxígah ráhamah chohnna shmáhan dxé ráhamah lac mah, ráhamah ya este núhu ráha cu´cahmah dzigah rachiñíhinuh lac nuh. náha culécu nichxígah náhamah lac mah ya este riáhamah riagahamah astáh astáh náha Lóho stzímah ya ay núhu gutéhedzalmah porque del yíc gutéhedzalmah, ra´ca chingah garáh este dzitáh buidxinchxi ay ruhu ra´chin ya nahpa gúhun cuidaduluhun. astáh lác mah cuáchxiluuh shí gaúmah per ora si que más raúmah dhxóbah más raúmah cwa´han, cwa´han ora si que, gucháhal lóhomah o shíchxidza raúmah lac mah. del madxí dzúhulac mah lóho tuhbi cosa roo tuh dahán roo pues richxí riámah riachxíyimah, lóho shquíhi burra, lóho shquíhi gun riámah riachxíyimah lac mah. shmáanindzamah nin raúmah o guxáadxyuudza náha chxiempa ñiz chxiaa shbuihi shín guxáadxyuu ya riachxíyimah guxáadxyuu raúmah, ya lác mah chohnna shmáhan rác mah. ráha guidzimah eso si aygah ráhaca garátih dzitáh buidximah porque núhu dxíhinmah shíhi bwín o riáhacah riáhacah ñizah dzín, láhanan ayruhu riáha dhxídhxi. ya nahpa chin gahpamah dhxídhxi bihuyin chxí chxí rdzóbaloho gapal cuidadu gua´cl dhxídhxi bihuyin porque rieta gah biziáha riatáuh lac mah, dzigah dzi náha. tuh peligrogah náha depredador náha biziáha par par dhxídhxiraa riétauh lac mah, yá nahpa gahpa cuidadul mah porque chin este, chin bituhmah más guenagáh. rachxí dziáhanmah yíc, néhe ay shlahá gadxéramah néhe, pero eso sí chin róhoramah jóscahgah shróhomah náhalic shín ráhcara dhxídhxichxi néhe ñíshi shín rahca. shcaldurahmah chin Madxí náha duzáhndu, dzigah náhgacah buidxi nahamah lac mah núhu vueltah riú dhxídhxi más naróhoruh que buidxi. núhugah buidxi ay náhatimah chxíomah. per náha chxíempa náha raúshinrah bwín gadxé máaninchxi néhe guyáhash núhumah, guyáhash guidxéheluh tuhbi dhxídhxi guyáhash guidxéheluh tuhbi buiudxi, ya dziáhan bwín, gudzóhobaloho gadza náha cagatála lac mah porque náhanuh de que mue´yihn bah porque núhu vueltah rúhunahn falta rí néhe nahpa chxíyiluh ca´ ca´dzáhan pues. tin guidxéladzaluh tuhbi tuh forma láha, de cuéhel mue´yih cuhéluh gadxé par chéhedzaneluh este, ora si que tuhbi shnéhes néz núhuluh shnéhedza guiriahan. ya eh núhu bwín dzichxí rúhunbah shtálahabahh dhxídhxi shtáhalabah este buidxi per buidxigah guríhin nagah buidxi nahpa tahpa shmáhangah ráha buidxi ráha cu´cahmah tin. gahcagah guiríaha buidxi bihuyin del dhxídhxi chohnnadxi shmáhan núhu bwín shchxíhinmah este pur buidxigah rúhu rucu´cahbah lac bah, tin guiriáha shdhxídhxibah. shínaha shínaha ruhunbah dzichxí porque dzitáh buidxi bue, buidxi guróro shínan, néhe dzitáh buidxi dhxídhxi bi´tuhn náhn casi dzigahdzi náha chiopa dxitáh buidxi. dhxídhxi náha tuhbi shdzitáh buidxi este buidxi ya nichxín rúhunrabah dzichxí tin más dziháhanru dhxídhxin shbuherabah chin náhan cun dzi, cun este racu´caha nin na. este buidxi que chin racu´cagah dhxídhxi ya nichxín rúhun bwín dzichxí dziahanmah per guyáhash ruhgah riá este. Náha buidxi náh per dzihándza bwín ca´dzobaloho cabuehe este, pur buidxi porque lac mah más guyáhash núhu que dhxídhxiper guríhin náhga nichxí lac mah náha shtéhen. buidxi shcuenta buidxi